Ara'ap ageng'e, ara'ap aeng', ara'ap somok, arap ang'wan, ara'ap muut, ara'ap loo, ara'ap tisap, ara'ap, sisiit, ara'ap sogol, ara'ap taman, taman ak aeng'e, taman ak aeng'.